Daskulakula sundiyu kisinya ma yimirwu giya aiyi ki sari majayi kisari madufu aiyi kisinya madufu kuda aiyi ma ujuwu kisari kisar suguya naya bulku tsumuyimi aban mai kuya asari uzuwurya manaya sar nzumu masurya aiyi sum du mdu aiyi kul limu aga- aga- agakwalchi bada wita maja aiyi kuya mduya kulakuda ku maja aiyi ma ijugabari dulapiyakur yan mdusum aban sunduyu kulakula manyu sallana sallah mama kuji uzuwu mama kijiyi shayi dumusha giya asukayu cha sunya kisunya ki pida giya ma musha aiyi kuma naya gura kakada ma mdukasi apukuryi ndaryi yawa usimu giyu askari sunduyu viri ju aban zuda kulakulaku kiyu sinya kiduri abasukumai sai giyu bathuka sukumai.